حاطلع مع شريكي احسن <hesitation> في الرحلة، كون تغير الجو طلعنا من البيت و غيرنا شوية و اترفهنا مع بعض برا يعني.